bandiraɓe e ɗen liso ɗo e nder lede leɗe annduɗen, en lisoto ɗo goɗɗe, leydi meɗen baleri gorgari e tawa ɗun Najeriya, Benin, nijer, Burkina, Mali, Togo, Ghana, Cote'd ivore. To en garti leydi meɗen lettugal Cameroon e tawa, Guinea Conakry, Guinea Bissau, Chad, e sudan egypt, South Afrika ma e tawa nder, Congo e tawa nder, tanzaniya a tawa nder, to en garti leyde maden wodebe, United State e tawa nde, United Kingdom e tawa nder, Qatar e tawa nde, Oman e tawa nder, yeman, Zimbabwe, Denmark, Purtugal, Japan, finland, Hungary e tawa nder, Rwanda e tawa nder, Arzabeyjan e tawa nder, Russia e tawa nder, Aljeria a tawa nder, Australia e tawa nder, France e tawa nder e leyde godde Nethaland e tawa nder, Porland e tawa nder, Argentina e tawa nder, Brazil e tawa nder, Canada e tawa nder, Sweden e tawa nder, Germany e woni don, Belgium, Italy, Singapore, Spain, Sweathland, Greece, Armenia, Angola, Thailand, Mexico iran Morocco, Afghanistan, Norway, e de vo e to en gi en liso to fu ede dudude, do wade ko kebuden liso ton tan.